Fomba hampivelona ny kangoroa a Aostralia amin’ny tongony matanjaka be iny ndreka an, izy afaka misôtisôty an, de amin’ny izy manakatra hanina hoanina, de raha vao misy biby ka de hihinana koa izy an, de i tongotra ananjy koa ilefasany, de a sady afaka misôty zany izy afaka manavotra ainany, no afaka miaina.